हमन ज्यादा यात्रा नही करथि अउ अगर करना भी होही। तो साल भर म एके बार होथे काही की हमन खेती बाड़ी वाला आदमी हवे। तो हमन ल ज्यादा समय नही मिलथे अउ जाथि। भी तो हमर यात्रा एक हफ्ता म पूरा हो जाथे।